Aynadye ndye ba be ɗe mi gbma ke la ze ewo yna boleyi yna, e yi, kpmisnuyi yi etsi, etsi e yi eyna wo be da mi gbma yna n, bena he ga he ga he ga dyi wo kuma he ga de egni chu ge, he ga chnibe he de etsi lugu bu ge, abe mwabere fi e etsio edye he ga snu wo, he ga chnibe he de wo na tu de ezo yi, he tu wo na bedo ezo de etsi yi he dyi, ezo de etsi yi. He ga etsi bwa he she he tu na he dyi gni ge, egni be da mi gbma, ama bole etsi de yio m, etsi a mwa 'wo, etsi dye a be zhi a knu papa he wo dubu gbmari tu dari ynatnu, dubu yna ba yna he ga wo etsi wo bole a gna dubu ynawo, dubu woshi, to hedye dye he be yi ewo he si etsi hna ge lo m yna mwa, da, ka gani he ga shi lo ha bwa he dyi m, bena he yi wo he si ge m, ama e ba he, ynadye ba he ama he yi wo he si ge m. Midye ynadyi dye wo be a da mi gbma mi dyi wo yna, e yi etsi, mi chu gni ge mi dyi ke mi snu abe dye ma tnu ba ye la. Ebe ynadyi babari yi chewyi, chewyi ba mi mi dyi ama chewyi a ze ewo yna, papa chewyi he zhi he wo chewyi ewo, chewyi 'wo yi dari yna cha, de dye wo bmya yna wo 'wo hna no, dari yna cha de wo bmya m yna he ga wo dari yna ba ko dari ynaba tu wazo, ama bole chewyi ewo he ga wo a gna dye de dye wo byma dye m yna, he ga wo a gna dye dubu yna ba tu dari yna tnu, de dye wo bmya yna he ga wo a gna dubu yna cha ko dubu yna cha tu byi, so ayna dye ba hna, ba be da mi gbma, chewyi be da mi gbma mi tu wo 'na mi dyi ama a ze ewo yna, a knu wo ewo byindi byindi byindi he de yi eyna 'wo eyna 'wo byiri wo m, to he be yi 'wo m, ha snusnu nana, he ba kpe dyi, he ke be nu wo 'fa m, so aynandye ba hna ba yi ynandye ba da mi gbma yna n. Dodo de yio a gna dye, <hesitation> a gna dye semo, ynandye wo hna wa be yi ewo byiri no, ewo chi nyibwa, ama bole wo ewo, he ga wo a gna dye ko dubu yna ba tu byi, ama papa he zhi he ga si edye he bwa dari yna tnu m, kpe he he ga bwa eyna byiri tu shenzhio, ama bole wa da ze ewo yna, aynandye ba hna ba ba yi aynadyindye ba ba midye yna n, ha dye a bida bedo ge, ee ashewo, ashewo a zhi a knu ba a gna dari yna tnu yna, bole shewo ga zo mwamwa he ga wo a gna dubu yna cha, dubu yna tnu. Pise a zhi a knu pise papa pis enyigo he ga wo dari ynacha dari yna ba ko dari yna ba tu wazo, ama bole he ga pise 'wo wo, pise nyigo he ga wo a gna dubu ynatnu, dubu tnacha, ayna ndye ba hna wo he he dyi ama ha yi ewo he si ge m, ewo a yi he lo he dyi ba ge m, ama e ba he gi he dyi.